Pi lu matrimoniu ci vonnu assai dinari. Maritarisi addivintò na spisa ‘mpurtanti. Giustamenti prima s’havi a prenutari la chiesa e lu risturanti misi e misi prima; poi spidugghiari tutti l’incartamenti pi lu Cumuni, pirchì lu matrimoniu havi a esseri registratu pi liggi. Ci voli di pinsari a la missa, ca si sapi lu parrinu senza picciuli missa nun nni canta. S’hannu a accattari li robbi, ca custanu assai. Poi s’havi a pagàri lu trattinimentu pi tutti li ‘nvitati. Ci sunnu li spisi pi li cunfetti e chiddu pi lu fotografu.